Të Tëmblat siçilljane per esempiu jan kanolli, të plotit çë bunen pë natallet, panarja çë bunet pë Pashkët, sfinçi, u babbà çë ë Napulitan, u Tiramisù çë ë Venetu më duket.